Al bikan ana kubur fiya, hubas lub hilik maiduguri wa wagit da haba gaymin. Da bikan bas anina na shifa hillu shabaya ke mafi, finsha annas gadin afe wa kan sawwet shugul ma kal-kal kula annam matiʼerfa bi kallaman bi terak kan mashin le bikan ma nadeef kan shif ku waqit al gira kan.